Misr. Birinchi bo’lib, biz, Ramzes, Kleopatra, piramida va Firavnlar haqida o’ylashimiz aniq. Nil daryosini malum bir qismini o’z ichiga olgan davlat. Judayam qadimiy, eng qadimiy bo’lgan madaniyatlatdan biri hisoblanadi. Bu yerda asosiy qismlardan bir musulmonlar hisoblanadi. Judayam ko’p qadimiy yodgorliklar bo’lib, misr choylari alohida o’rin tutadi.